Nii nkanra séégne, nsuusatine dii nfuuye, ndhaakatine dii nfuuye, nsuu-hé-nsuuckbune dii nfuuye. Séégna mu suusatini mo gnanta ka dhaakati ghi, mo gnanta ka suuckbu ni. Séégna- si- séégna mu dhaakatini, ni mu suusati ghi dan, idéé wuu kuur ngoo siiganane ka bhocksétine séégne nangh kanane nsuusatine dii ndaakatine, dii nsuuckbune, mo gnangta ka dhocka ghi ka gonguti ghi. Ghuna mbhiiké miine nii nkanra nka séégne: ndhaakatine dii nfuuye, nsuusatine dii nfuuye, dii nsuuckbune dii nfuuye. Miine ni séégna isuusati nini, nii nsuuckbu ghi ni, nfuu bhuumi ngwééti. Ghuna mbhiika séégna nsuusati nini ngoo suuckbuni ghi. Séégne dan nii ndaackati ghi, ngoo suuckbu ghi, ngo suusé iboole- ibéé néye dii séégne nangh kanane. Séégna nsuusatini, nii nruumtati ni, nfuu laasi nka béémigne dii nka jaadare. Nii nruumtatini, nsuusati, nfuu suuckbu béémigne ruune déck déck, suusé ka jaadar foo siighine, nsa déye séégne nangh kanane kuubune béémine nangh kanane foo worama wuuru ni, sa yongu nka séégna nangh. Ghune dan nfuu bhuughune nii rumtatini nfuu waar jaadar nangh kanane foo worama jaadar nangh kanane kuuru nini, tii bhiira jaanangh-s- séégna kula jongu jaadar nangh. Ibééne dan-ifii-ni suuséti, nkéye ibééna, nfuu laani mbiri isiighine. Nii nsuusa yi déck-déck isiighine gnééna k kuubune antere worama ilaasa rumtatini nruundutu. Ibéénéye ghuna mbhiiké nfuu ntééckine suusa nkéye ibééne. Nii woo wuuru, mu suugha buudena, buude nangh kanane nsa tiigna. Ghuna mbhééka nii nrumtatini song, nfuu kuubune nkéye ibééna déck-déck foo worama iwuuruni antere nlaa rumtatini nruundtu. I-jaadar dan nii nrumtatina nfuu jiické nkéye jaadar déck-déck, dii nka séégne déck-déck, dii nka béémine gnééné an sangi. Nii nrumtatini nka dhock nféé ni, nfuu siiké nkéye thiockorone déck-déck gnééné an sangi.